Toh mi kam yin yogi bol wiyu har lamayoko in chegu nyen wiyuu. Duka mi yin jambu yi nyen wuyau kuma yakun jandui har ito- ito yin miri tiba in miringi nyen we yan in miringi nyen wiyau tiba ya a- a reni ti cha sai dai ka bomi sombune ma in jokuri. ka gani. duk ner goromu yin jokir nyen wuyau wi. ya tin ningu sai yin jukugu. yin ya yin janwa yi tono, a- a ma sombu kundi. a- a chei yina. nyen wiya noi chei yina, no ya nechi yina a- a yi chegu tiba har lama yoko yi bo miri. yi bo miri nyen wiyau. a kuma yi ningu addua don. yamba derui pima yiwa, yi ya kasi yi buyanga nyen wuyau, yi buyaniya kanacha. bakwara yir mwa yi ningu addua don ba buyaniya kanacha. yi mirgi nyen wiya tiba yi mirgi nyen wiya tiba yi mirgi nyen wiyau tiba. ya wani rayuwa kinge. sai nyen wiyau don. don tono pere mo biku buya. mo jokugu nyen wuyau. nure ma ka ya chei kundi ne ma sai mun toh a chei mo do moya chei kundi. wo ma chei kaza. kaga ma lei nyen wuyau wo. ka ma chasan yito. bakwara yiwa ani degu nyen wu ya daidai ba nechina nyen wuyau. aa toh yo ka ma jokubu nyen wiyau. ba buya ar tilangawei piyau?chei kamyaku tilngawi nyen wiyau a talange sai chudi yiri mo me nure. yi kwara yiwa. mere yijokugu pima tiba yijokugu pima tiba. yi mirgu jokugu pima har yitoyi miri tiba. yiya yi jakanga. yayichei min aa Gashi, kama kwei babuya ya chegu dai dai ne, yi jukugu tiba. Yi jokugu tiba. har- a- a yibo miri yibo yibo miri. Yi bo miri nyen wuya tiba. ha- a- a ha yi ningu addua yamba wo. yamba ba dei pima yiwa. yatiyiningu sai jokugu nyen wuya bakwara yiwa. don tonoba babuya yo aa kama jokugubu nyen wiyau ne ar ba tilanga piyau ki? ya ku tilangwa nyen wiyau pukungu, pwam bna ba bai yi nurmo. bai nurmoma tiba ka nurma ma sono mana wai, wu jukuruwai nyen wi ba. iyayi jukuruwai ba kwaranba ka in bane. don tono ya a- a in janwa in nyen wiyau. A to ma jandi nyen ma ko maninwa nye ani sannan babuyawi ara kingau piyau ki. don tono kawai mo ma biku ba buya ma jukugu. a girku ma jokugu a girgu ma jukugu ka gani ba buyo liyari no che nyuo no che nyou digintono no ya chei yito. no chei nyou. Toh to rayuwa yi miru tiba yi jukugu ba kwara yiwa yi jokugu bakwara yiro tiba yi jokugu bakwara yiro tiba. yi jokugu bakwara yiro tiba yi jukugu bakwara yira tiba. Yi yai jangwa ah toh no ma jandi yi nyen mo ngye ko?kai jandiyi nyem mau wu jukugi bolmo we. Don tono yo mo ya ma januwa. har ma ningi addua don. ma du duniya yikama ba- ba juku boya kwara. bu bo miri bu bo miri tiba bu jukugu. kama kwai ba buya liyagu kama jukugu ah no ya chei ito no che nyoi. Toh yi nurba. ma sagu pima min toh. no ya jokir nyen kingi, ka yare mo ne. ma jokungu. Nyen wu yi bakwara ma, din tonon ba kwara ma ba giraga yi tono. ba wunongo yi tono funa ma ba anda ba juku kwara fina. ya bu janya yi tono. bu jukugu kwara ba tubu bu jukungu kwara ba tuba bu jukungu kwara ma tiba bu jukugu kwara ba tiba. Toh kama kwei ba buya yache daidai kau kun ehn, chewdo ma ya chegu daidai no che nju- no nache nju. toh nuramba ma ito. to nure yi bakwara to no bino din tono ba buya a nure a kogo to wi ya daidai a- a sai ba joku ba buya. A mo jokungu ya daidai ko ba buyawo ka tilang yiwo tinlangi yoko ninguwai kundi din tono ma jukuruwai nyau wuanda ku ma samai. Dabu ma juku nyeu wuu ma sobu ba buya, don tono yo yi nyen wuyawo to yare yeri ai. Kama jandi yi nyen wiya ma amun jukugu wana yare ba buya ki? kagani. don tono yo yi jukugu ba kwara yiwa tiba yi jukugu bakwara yir tima yi jukugu bakwara yir tiba yi ningu rayuwa yire yi bakwara yiwa yi jukugu fina tiba, yi nuramba yi ba kwara yayi jaganngya yi fina. yi miri tiba yi miri yi mir tiba yi jukugu fina tiba. Ba buya kache ya daidene, kau kun ee chemado ma chebu daidai yikasi ma chedede yanda ku nyeu a soma yi tono din tono yiya kasi ma chasa yir ba kwara yi nyeu ukungu. Mo ma jukugu nyen wiyau nyen wukungu wo yo ar tilangau a twalange ai. mo yaku nyen wiyau wo na- na tilangwu pukungu. don tono yi jukugu fina tiba yi jukugu fina yi ningu rayuwa yire. yi jukungu bakwara yo tiba yi jukugu bakwara yo tiba tiba yi jukugu ba kwara yo tiba yi jukugu ba kwara yo tiba yi jukugu ba kwara yo tiba yi jukugu bakwara yo tiba. yi miringi nangi kama kwai noi ningu kuskure a- a wu ara jukuruwai fina we? na che nju noche nju, mer ma jukugu tiba ma mirgu rayuwa mo tiba mo mirgu rayuwa wo tiba yi miringu jukugu ba kwara yo tiba yi murgu jukugu bakwara yo tiba yi jokungu bakwara yo tiba jokungu bakwara yo tiba. Yi nurambu yi namiriba toh mo mere ai nyen wo ma ya kun a- a in janwa yi tono. Toh ka yi jandi yi tono mere a bu jokur pimawei bur mo jokungu pima tiba mo jokungu pima tiba mo jokungu pima tiba.